<hesitation> Mahakasiky an'igny koa zany, <hesitation> alainao potikena da refa azonao potikena lahatagny da afa asianao fangarony, da refa misy fangarony izy k'itanao masaky igny da pelipelahanao izy da tapatapahanao da ap- ampidirinao agnatin'ny hamburger gnao izy da asianao salady amizay izy da avidinao da amle izy.